'Aamoosikɛ faaʒɔnu kumu' aɣlanuku atsiɛla, kumuesɛ sisi la alu kanafussu uyuii dini mɛɔ wuekele du naɣla mɛ wuwlɔ dukɛ nu iʋuɛ li mɛ ɔvlɔɛ letso nakutuu ɔvlɔ namakutu ƒua ƒua. Muabudu nu la mɛɛ emedzo iliedigbo emekele ɛyɛla buapɛ kemedzo. Ɛyɛlaniɛ kedʒola mɛ ivuɛ tinyatinya mɛkaduatike nayili komɛɛ leku. Bua muivu edʒoe la mɛ watu nayɔ abɔbɔ ayu ɛɛ eklo aadu nivuli mɛ lame, mɛ lekele mɔtili, meʒu ewu nɛnaava, mayɔɛ ɛwomɔ mɔtsaka mɔtsaka maduedze aɣlefua mayili, mɛ ɛkabuadu nɛfuɛ kaaaa kɔ yaɣa ʒaa mɛ ɛfuɛ kaseku mɔkasɛ ʒiɔ, tsɔɔ mɛ latakɛ mɛ evo. Ɛ muu aluativu nu muamɛla Bɔ mualu ativu aluɛdini aƒɔ naɣaƒa nu ɛƒuɛ kaƒɔna yɛdu kaluɛ ƒuɛ nu kama kɔsu ivuɛ. Bua muu aɣaƒa nɛƒɛla amaduɛku kɛ naɣlce alo amaduɛkukɛ nɛnyɔ mɛ komɛku, bua newlisi neku; bua mu abafa nudunu la kayɔ uyui du nɛkuwani nugbatakuni keyə kaka kulenyuia la afɔnatsɔ afɔnekele katsɔ ba ɛɛ ɛfuɛ kaƒonekele ɔluna kalu nu kubatsɔyɛ.